يا ابو عبدالله يا ابو عبدالله تري اليوم عندنا ظغط شغل ،كل مرة أحاول أركز تشوشلي علي أفكاري. يعني والله ما عليك ذوق بس إذا تجدر تعطيني ها الوقت أكونلك شاكر يا أخي ،ها الشغل اللي عندي لازم أخلصه للحين ،وما أقدر أأجله إذا خلصت بفضالك تمام وبنسولف علي راحتنا. تعرف كيف شغل المكاتب إذا ما ركزت بيضيع مني كل شئ خليني أركز بالله عليك شوي.